Eme one mai akun sabun gunan taun pande wangi one weki poli hitu ga te suan ga te cuci lime te telun ga te cuci pakayan cuci neeng eme tau aku eme tau cebong pake sabun biasan aku pake sabun laifboi hitu ata diaan waun na agu harum ne hitu ga iten paken ga wa mulai wai goosok taung wai poli hitu sampai wa weki na one weki sampai one saii te suan ga sabun tau cuci lime cuci lime eme ngoo puli hang puli aktifitas <hesitation> puli babar babr one ruis mbaru puli hittu ga cuci lime eme tau mao sembayang poli hitu ga te telun ga sabun tau pande. Harum ise sabun na ket one dite poli hitu ga naa kat pisa menit one baskom agu sabun gereng ket poli hitu ga gereng sampai teelu mpulu menit atau pat mpulu menit puli hitu ga ala wae puli hitu tingal te limba ket lite ga puli hitu angkat taung kat lite situ puli hitu strika.